Njalaande dañeego am, njalaande am wonta ɗon nde daraja, nyannde nden mi jooɗoo, mi siwtoo, mi ñaama ko mi yiɗi, mi yara ko mi yiɗi, mi hofnira e himɓeeji higooɓe am ngarɓe, min ɗiiwita, min ñaama, min njara, min njala.